Büte ën po d'acua ën üna casarola, la faze böi, cuand a böi campe giü la pasta, ti guarde vaire temp ai va për la cotüra d'la pasta e pöi da part ti prepare lë ël sugo cun ël tun e le tumatiche, pöi cuand al e cöita büte tüt ënsema e vìa